Men uyda ovqat pishirishni afzal ko'raman, chunki bu yaratuvchanlik va o'zimni ifoda etish uchun imkoniyatdir. Uyda pishirishda yangi ingredientlar bilan tajriba o'tkazish va o'z sevimli taomlarimni tayyorlash qobiliyatiga ega bo'laman.